Violon, violon boka izany agnaran'ny raha zany aminay zalah igny mampiasa raha zany somary sarotsarotro molo fa ny olo tegna mampiasa azy mora mampiasa azy ke magnanzao le fomba fomba agnaboahany feonazy tsarabe igny, io zany ataonao amin'ny aveninao raha io, amin'ny avenao io raha io de mapiasa karazana baton ana zany ana zany akorokorosi- akorokorosinao amin'ny tady igny raha tô de kôfa akorisonao amin'io, avekeo izy magnaboaka feo feo tsara tandrinesatsika regny.